Nougei en kobid ta husan galir eskir kani aey fa touri ademri wetiri urtiry fa togchi kag oo fa tochi nan. Markati fa kir noug ka bouda kei malie dari ka fa soki wida gooni en shah sha nouge en kobid ta teray log sheirka kuffi kani nougrei ashri kir fa teague ena ولا way fa daffi mou en noug ena touni ولا way fa kbdange mou husan orti logo, fa nouge en goon masanga agi